Shimni dazmonlashda uni poyma-poy, yaʼni avval birinchi poyini, keyin ikkinchi poyini dazmonlash orqali amalga oshiriladi, birinchi poyani dazmonlagichni ustiga ko'ndalangiga qo'ygan holatda tekis qilib dazmollanadi. Keyin esa ikkinchi tarafi va uning tazmollashda chiziqlariga judayam e'tibor berish kerak.